Mi gyile la miso iso <noise> bwe mu evɔgɔ ma iyi mi vɔgɔ mbula ifula iyi ko mi fula kinze igi kenze igi ba mize inka magi ba mingo dei sosai gba aku enzu iyi mika mu ozukwa miyi mɔmɔ urimo bwɔ uwubwɔkwɔ eyi mɔmɔ mi vɔngɔ oya wu kya mate ɔkwɔkwo mu kezumbo gba umba orile miri wu egomo iyi de gba miyi mɔmɔ mu ego mo iyi de gba miyi mɔmɔ mi vɔngo kiya ikunkwo kinkwo mi bwɔ reshi mamba mi bwɔ reshi mbula reyibo enzu mba mɔmɔ aku enzumba <noise> opu iso iyi ukpo reshe nyeshi, amma oyi enzu wa bi eshi tete du owo ananga iyi enzu wabi eshi mɔmɔ tete. urimbo mɔmɔ ezi ta ikunkwɔ bula iyanzumune, kuwongu ɔkwɔkwɔ mba ofu mbala ananga iri kugyi ta <noise> gba ofu yile. Kuwombe ananga enyi aku urimo uwanzu mejinzu mune mo ba ishi angɔma mi meji enyile miwo luri lopoleba ishi owe mbu ovye ba mi rimbu mune mo amma iso mi mɔmɔ mu rimbu kego tete me vɔngɔ irimbo bo tete kinze mɔmɔ gba aku igyio kenze, mi vɔngɔ ɔwe irimi, mi vongo apula ikunkwo kunkwo, eyi opo. igbamesu iyaba mɔmɔ eyi ogunze ikinkwo bula iyanzu. yide ba mi vɔngɔyi mɔmɔ le gba iyite mba pwo kujamba aku eyi gba aku oma iyi pamesu mba lemu kyama munizu, mejinzu ba ezɔma ba ɔgbeyi sosai le aku tayi iyita mu nyimbo tayi mu unzu gbeyi gyoole muninzu munyimbo iyi tayi mo kiya igyi opo kpo kpo iyite kenzu. Alugbaga aku koye kala ki vɔngɔ kiya mu ogoh enzu mbamba, aku eyi gba ki vɔngɔ enzu mbamba, isheshi ishinzu, izoma te enzee ɔgbe egi gyoo mejinzu munyimbo iyitayi mo luku gba gba lu gbe onzu nunyimbo, mze ikinkwo-ikinkwo ngɔ uwu de bwa orangha la luku awu, mejimba umba gba oka la urimole onzu uwuna wuna gbe gbe anyo agbelenyi nana to ɔnu uwu kpami awu onzu onzu ewu le tengha gba a kyanzu iyitayi mo, onzu ekpongɔmo ngɔ gba ngɔ yi eyi iyi gbemale onzu ekpongɔmo ngɔ gba ngɔ kuya ikinkwo ikinkwo igyc iwomo le iya mba iyi tayi tayimo eyi opo gba iyi tmeba de ba ki ngɔle kala ki vɔngo kiya munyimbo kpɔ iyila reyi de bwɔ owole ananga kunkwɔ kinkwɔ iyi gbo kwogbamba kiki eko ki azonu gba ɔvɔngo kiya iwomo iyi de ka lofya ka lo ma ejimba mo ɔvɔngo kiya gyegyi munimbo tete du kuwo ngwu ejimba aku eji iyi de bi yi olotole ko idi iso iyamba Nana kiya kiyi igi ivemo mejimba kala lonzo ugbogamo ugboga ebo onene odofe ɔnzu umbumba mole kuwo ejimba aku eji de iyi bi yi olotomo kuye ngunanguna ewa ifomo bula igidigidi kuye ngunanguna gba iyo mole enyi ishi ɔvɔngo kiya gyegi tayi <noise> igyi opo kpooki kuye kumbo muyi mo mɔmɔ mi ka eji liyifo mi gba mighi vɔngɔ kiya mɔmɔ. momo gba miyile momop gba mi wa enzu lori lodo kuye demba me woma eji mi ka momo mi vongo kiya lori ludo urimo te uwui eji enyi kinzu kiri uwu mejinzu mune mo urimo uwufo eyi momo oyawute ekwo uwu de gba enzu mbamba oriwule kunzu kiri munemo ishimi vongo urimo awu tete du iyi ɔsɔmba ikinwɔ uyite ɔsɔ uwu osukpa amma aku asukpomo miri ɔsɔ egomo mi ka mɔmɔle ewa iyi nayi-nayi le mi. vɔngo kala miriwu mo, mo uyi menji me mole, mi vɔngɔ ɔsɔ mi dowu irimo momba umbwɔwu ukpomimo miwo kiye konkwɔ de kala miri ɔsɔ ɔwu kegomo shi keyi de kala miyi mo momo egbomi igbomo mo. Ewu iyina mibo meji ele miwo lori lodo, mi vɔngɔ ɔsɔ uwu enzu bwɔle urimo midomo te la miri uwu egomo ukwopo kenzu bo isomo uwu kiyi mogɔ kiyile, mi vɔngɔ kala kinso kenzumbo, kala ki wo kiya kinkwɔ kinkwɔ kiyi tu afo bwe tete kuye ngwu mi gbe reshi kuye ngwu mi pwayimo kuye kubo kiyimo efyafya ki lafya la kunze gyegyi ibomu mekaka iyi eduma ivɔngɔma mi vongo kuya gyoo kiya igyifo hwokwo mi vongo mejienyi teka enzu loyitu gba lyite noshi ememba enyi mu kenzu mbo aku ta kunzu le mejinzu enzuzu eloyinzuikwɔma ka ma onzu kal zɔte ishi unewa enyi mu kenzuwu. kinzu ba ikwu eloyi ele ɔnzu uwu kpala eyinmo de nana ɔnzu uwu bwɔkwɔ abwɔdumeji aku iyikala ikishi emenzu enyi mekaka kenzuzu kala enzu loyifu imi mingɔle mi lobi ememe mishimbo enyi mu kenzuzu, girimba mi shimbo enyi mu kenzuizu kuwo ngumbe kala enzu lo yifute kinzu ba kiyi mupwa, enzu loyitu kinzu da ikiyi miso mode gba ngɔ shi umengɔ enyi mu kenzu ngɔ. Kuye kuyi mu minyɔma, enzu miya enyi enye oyitu de onzu ɔkwɔ ume awuaku ayiti muna de umewu bwɔkwɔ awɔ enyi le ngha shi mu kenzu ngɔ aku enyi yi mba asokwuzu enyi iyi mbetenzu kyamate enzu mbamba eji enyi ba mika le ishi ejinyimi vongo kuja momo kiya bwɔreshi mi shi enyi iyi enyimba mi vɔngɔ kiya nyenyi tayi ugopo kiya de gba mi vongo mejimba bwɔ mika mɔmɔ le gba iyite oyi ize ita kwokwo de gba ozunzu aku idu efulo mo onzu uwufo akuubwɔdu meji eyimu kwogba onzu wufo aku onzu uwu kpala eyimo oyimu kwogba kunyi otowensu momo, imeme mekaka enji imene mekaka iyi iyitu yesumbafo oyimɔmɔ oko apwa iso iyi ukpo ɔnu apwa iso iji ukpo oko aku uwu bwɔdu meji nana ɔnu a bwɔdu meji oko apwa is iyi ukpo olowensu mamo, oku enzu wa kpenyi kuma oyi ugwo ukpenyi owo kiya re lkpenyioyi menze bala ensu oyi mi wo kiya kenkwɔ kunkwɔ ototyesu mamo aku wakpenyi amma kenzu le mejinzu. Nghɔma onzu uwu bwɔdu meji nana nghɔma onzu uwu kpala eyi mo, otoyensu ma umbafo ɔzote kombe ba ku kamaa akuye de ba nghɔ bwɔdu meji na ele a kpala eyi ikun enzu wa kpenjyi fi mi vongo kuya mkaka enzu mbamba tayi kuyi kuse ngwufo kpo de ba imi mekaka iya eduma mika momo tete du momo gba mi wo eduma momo le enzu mbamba aku enzu nba a wo rishi oyiotu iyi rishi iwomo ishi rishi yomogyele aku eyi rishi iwomo ishi zu lo fye mangi utu iduma ki toowumomo amma enzuzu loyi memiiyi rishi womo fefe du kuwo ngwu eyi eduma igama tayi fo, laki femu rishi womo, rishi womo gyegyi gba ri nɔngɔnzu male rishi womo gyegyi gba rishe ifya ikyomo le rishi womo gyegyi gba rishi ejinzu infyama ishe kiyi le, kuye ngwu de gba ki wo rishi kiyite enzu mbamba gba ki yise kuye kwɔle ngwu kiyi magu e enzu wa wo rishi gba oyi kiya kale mika momo mi vongo kiya bwo reshi mamba bwo reshi mu rishi yi womo igyi enzu bamba tayi bwo reshi mu kiya kunkukunkwɔ igyi owole mi vongu iye iro enyi gyoo ishi mi misonzu enzu mba de ba kiku Eloyi lakivongwɔ rishi womo kala ki wo rishi kala ki gbe reshiyi la ki yi eshseshi tete du kala gbe reshi la kiyi ɔnye tete du, kala gbe reshi la ki kun kunkwo-konkwɔ ugwu opo bworreshi mese iyi eloyi nzu de gha mi mife gba mimimale ngba ngha ka kele yi udaba wufo bayi mɔmɔ me kala kuleyi la enyiwu mu odeni izoma kekelele otoyi te aku kiya nyi ekumo bwo oka mu kofa ngwu eki ishi mi yi tanu oshi onzu owuna wuna inzoma iyi ozobe la gbala ki so mu kofa eki la ki wo kiya ngyi oda kiya ngyi koye kwɔgwu inyi gba isheshi le, aku yi de gba ananga iyina-iyina ba ki fuloyi ewo kifumu kenzu kayo iki sheshi ki shinzu mo ki kun enzu wayo mo ki kun enzuwgi izoma koye kungun miyitule, kuye de gha ki to eko gba ki gyi ekole onzu ukpenyi okokpayi ukpenyi gba oshile gbiri eloyi anzonu eyi iyi bwɔ ɔzɔnzɔ aku eyi iyi yiku mo kekelele mzuaba zɔma egbe eyi kyamate oko eto womo tayi aku yi ka lifayi mo, efafe ka litayi mo awu laki vongho kiya mu ogoh uwenyi akun igbe eyi. Tayì gbá a kwu ɔgwuzɛ úwù dɛ gbá óko a kwu óko úwèshéèshì, na á kwu óko úwúráa, náànà óko àwù tayì e wo tàyì gbà e yítù te ɔnú è gyí wu ná ɔ́nú e tó wu lɛ, á kwu tayì mô. Í fa te la kì wo yí tàyì mô. I shi mi mu zà nzú kiya nyì dɛ gbà mí vɔ́ŋgɔ̀, mu, mu ɛzhí íyì enzù mbambà tayì le, gbá ri ŋàwù. À gbà múnyinzú, kpɔ́, gbà mi yìmò le, kwúyè kwɔŋgwù. eénzù, o pwú ìdɛ́nyí íyì esù. kyáá máte, enzu úmbàfo, umbà ɔ́sú ɔ̀ŋwù. gbà mi so yí ele. mú ɛ́zhí íyì ibadɔ̀ lɛ. o pwú ìdɛ́nyì íyì esù ŋà kwu onzu úwù ùkpá ɔ́dù mu ɛ́zhííí, ŋà kwu onzu úwù dɛɛɛ, gbà ŋa kpálà éyi mòòò, ŋà kwu onzu ukpɛnyí. O pwú ìdɛ́nyì íyì esù, ó tówù esù mò mô. Eénzú kìkɔ̀-kìkɔ̀, úmbà dɛ bà "ò pwù ìdɛ́-ɛɛɛ” o yi mu ɔmɔ̀ le, o kpálà esù ɛ́lù. Ŋà má óko èé kè kpálà éyi mò, ŋà má ɔ́nú “è” èé kwù ùbɔ́ ɔ́dù mu ɛ́zhí, ŋà má úmɛ́ úwùfo è kpálà éyi mò, ŋà má úmɛ́ úwùfo è bɔ́ ɔ́dù mu ɛ́zhí ù <hesitation> lóóbi mbó. o kwu enzu wakpɛnyí. Ó lú àfyì à la èsù mô. O yi mu ìwo kyiya kìkɔ̀-ìkɔ̀, mbala èsù, o yi mu ìzzɛɛ̀ mbala èsù. Kyiya íŋgyì dɛɛ gbà a kwu àmàsa íyàmbá náànà ɔ̀gwuzɛ úwù gbà úmba o yi mu imwàlú ole gbá i yi tee, umba, mbà ɔ̀ kwu enzu wakpɛnyí. mbà ɔ̀ kwu ɛnzhì wakpɛnyí. Kyiya à mí vɔ́ŋgɔ̀ múnyimbó le gbá ri ŋàwù, bɔ́ réshí mu ifùlamà íyàmi, íyì dɛ gbà mì yi mu ìfùla le. I shi mi gyí te, la mi bo yí è mu ɛzhíi nzú. A kwu íyì dɛ gbá kì mbwàlú ɔgwuzɛ ɔŋwù tayì, ìrá i kì i yi mô. La ki yese ewa iyi meji enyi tafi mo igbensu mo iyi meji enyi tayi mo ai de benzu bwoke wa a bwɔdu meji nana wakpalayi mo eji mesu igbema momo iyatayi mo kuwu ngwube enz mbamba akun enzu de gba oyitu iyesu mekaka mbama, oyitu iyi komba ngwunsu. aku eso iyi mzule aku te onzule akute gba aku olyamba lemo, osole mba aku kenzu enzu wa kpenyi? Oso kenzu kpenji? Owo kiya ri kpenyi? Kiya ngyefo ba aku ofyamba le gba enyenyi.